Man kannan ni han a pum. a yana. u kokou. u topioko. a pso na man tana marken kannan. A pso na man tana man marken kannan te yantuei nan eri. taguhu enuga tra nikaka ni han. <hesitation> mto. kori na kala has. tana kala e nan seri na kekiono a man tana man. mats tana mats marken kannan. A pso te pots eri. topioko e kekeniono eri. noni aman marken kannan ni han